<noise> Miovaova araky gn tana: misy gny tana mana toets'andro tropikaly; da misy koa gny tana mana toetr'andro antonontonony am hafanà. <noise> Miovaova!